Fomba fanadiova karipety, karipety misy tasy: alà asia raha, lamba le avao, lafa- eo lamba le iny, kosekosehy amy tasy iny eo, la miala tasy iny.